Chemo rkunxik jun sokneem si tiqsok qiib'nab'ey tiq b'iitz'wu riij rech qa tkik'nik, ya taq tiqka'yij jroq tchqiij ri kik' xtiq ch'aaj riij chikchi' tch'ajik na'l rech tel njeel ri kik'wa'chi' xuj soktaj wi'tqaaj qe kumb'al chriij mu xtqaaj qe qe <hesitation> che qe tqitook chriij k'o rxaq taq q'oos kchuknik chu kumb'al tyo'qok chrrij, na'l tpiis k'chi'psaqa s- aaq rech tutzrik njel q'iij xka'yxik si tjin rutzrik ri yab'iil inkere yab'iil ri sok neem ri' tchiqik i xuq ke njeel q'iij tch'ajik rech qa che más xtq'eyik ri rpom are' rkunxik jun soknem ri'.